E cavatoî into senso de persoñe ò into senso di buldozer? Di buldozer n'émmo za parlou, me l'ei za domandou, incangio i cavatoî persoñe servan quande pe exempio gh'é un terremòtto e beseugna vedde se gh'é quarchidun vivo sotta a-o zetto.